bank manege nanga pipi wos titip wa gogono untuk nanga masa depan nanga osi dato nanga ngoaka manskola itagi tagi ngone nanga usia selanjutnya.